Izame ayoor ni kala haa me. Awaa ikor obahe akah fuodor akung bi tchui na haa kung rei me kung arei nitchui kung afuodor. Akoba ha ni yabi ituior koor dei kalung fuodor kung ayibi ituior, oor kalung aguadei fuodor ikpledei ali suung me, orori waa ali suung me, akung okpo ayibi ommg agaye me, akaah fuodor ame me okpo ame ibaatchung. Azinaah boru okposi oor abah yoor ta